क्रेडिट कार्ड कहलके बैंक ति डिजिटल भुक्तानी कर्ना प्रणाली हइ । यी कार्डके प्रयोगति बैंक या बित्तिय संस्था ति उधारोमे पैसा प्रयोग करके समान या सुबिधा खरिद करेक अनुमती मिल्ता । यदि हम्मर ति पैसा नाहे हमके कुछ समान किन्ना हे कहलेसे बैंक हमके उधारोके सुबिधा देहले रखैता जउन कार्डके हम्रे युज करके कुछ सामानखरिदे सकती या सेवासुबिधा करे सक्ती । यहका बापत हम्रे बैंक ओहके ब्याज तिरे पर्ता । यी कैसे प्रयोग करतियाँ कहलेसे एक ठो हम्मर तिया कार्ड तहता । कार्ड लैके हम्रे जाइब ते मेसिनमे तानेक पर्ता जेहके स्वयप कर्ना कहतियाँ आउ हम्मर खाता महका पैसा आउरेकमे चलजिता । अइस्तहिं करके हमरे पिन कोड डारके फे अपन पैसा ट्रान्सफर करे सिक्ती । अइस्तहिं आजकालते सुबिधा हुइगेल हइ मोबाईल ति स्क्यानिङ्ग करके हम्रे अपना खाता महती क्रेडिट कार्ड युज करके पैसा भुक्तानी करे सिक्ती ।